Loko milaza fahafinaretana sy <hesitation> <noise> tondra-dronono ny <hesitation> loko volomboasary. Ny tonga ao an-tsaiko amin'izay fotoana izay an, dia <hesitation> saha anankiray feno voankazo. Mety voasary io an, fa mety voankazo hafa ihany koa.